Bos ziꞌk nak mginn nak man ki lëꞌ man xc̲h̲aꞌ xki sia man zëgib man gix bidz xki c̲h̲ey man kon chog man lëꞌ man sia ti lo yag xki c̲h̲ixkwaꞌ man xipchaꞌs man, par lëꞌ man ku ngow gap man mëꞌd, loxga dzekna diꞌltsa lëꞌ man ku ngow lëꞌ man gap man yeꞌn xka gal man yeꞌn, lëꞌ mna kë zixiga guꞌn gow x̱in man lëꞌkga chog man c̲h̲ey man, kwalkier ic̲h̲ë guꞌn xki nak mey nak nap lëꞌ man c̲h̲ey gow x̱in man, mëꞌd knu choꞌb lëꞌ mginn yeꞌn knu ic̲h̲aꞌga xki siasa man ber kon chog man sdzaꞌ man xipchaꞌs man y niy man.